<noise> ee au laku kamanan yang au sukai ada tidui yang pertama ma ala goreng ma, <hesitation> ala goreng ma kudapa au sukaya, pertama ma au ya sanang au kamana numa inkana, ma pertama ma, au sanang wau a kamananu ma inkakana ma, haala gorenga yang au sananganga ma, karna au ahyama keelaku dak leketia ala goreng, apa lagi kalu awi au sanang ma au campur ala goreng ma laku, <noise> <hesitation> kecap, kecap manis ma, ma ma au paling hobi skali ma, laku kecap ma, <noise> ma pertama, yang kedua ma <hesitation> <hesitation> iya tatunu ta, iya tatunu tama kuda pa au suka ya sieu karna iya tatunu ma ipuna keelaku reketia, reketia tatunu ta laku papao ma, ma ina, ina pasangan ma yang. Yang bisa yang setiap hari yang kalu pas aku hobi ya ma aku rupae me puna ya, mulai hidi mepuna ianu ma, mepunai barsi sehingga ina rasa, ina hima au rasa paling au sanangnga, aa ma menyangkut laku ianu ma. yang ketiga ma yaitu menyangkut laku <hesitation> nasi padang ha nasi padang ma setiap kalu euma di kota pasti ma ma ami tetap nusu wa ma, ina duma anu tama pasti ami pasangan ma e laku menyangkut laku ma u tapi hi au se, yang lebih tambah au sanang nasi padang ma ma ina, ina awewe nama, ina wewe naporo re mama yang ipuna isyo ipuna semangat riya <hesitation> au anu wa.